Tapya nyo karam komichinoo kisikegh konyut ng’o pich. ombowolo momichinonye monaa tapyenichi ghaach. Vee mi pich cho ghaach mukwolis. yee ng’unyinetenyi noo chumu chi ng’al chini pichiyech. michino lee pororyeng’u yee ando lee ng’o monung nyini po msasian yeyote nyopo pororyeny’u. michinoo kutiny tapya nyo pichiy. nyini konyutogh pich ksuwa pich ombo tayunyi cho tenin ombo wasasinechi. ting monung’u tapya nyo karam. akuting heshima ombo wasasin; kulakgn suro choo pichiyeech. topo nyo karam. mendo lo rosoy pich cholee wasasinechi ando ko chiranin. kulo oo. Mendo pikochan choni. pipich pat cho lowoch. nyo lata nyoni ny’onyitenyi. ghaa otop nyo. lata nyoni ata ombo nkaa tororot. mochomonyee tororot otop nyo lata nyoni. pichiy otopino lokenyi pat surokoku chini pichiyech kulo chi eei. mombo kaa kumnee tiny otop nyo pichy. pichiy otoptonyi. mendo otop nyo lee chatyaan. otop nyoo karam. otop nyini kichum tororot. Otopin. kutopoo monuny ny’o otop nyoo lata nyeng’u. konyutote ng’alechoni. mendo topo monung lo fwaa ombowolo chaa kotopalo atopan lo kokai ata kiyorunyi chi. Mi mwoghoi lo nyoo topan lo ang’usan suro. ando alakam nyo kitopo lo ni marinta wolo poro na sirikwali nyo rumu. lo tokesowa lo kiyarinyi. ata. yarinyi ata kechinyi akong’a nyi kong. yorinyi ngo kongoni. Rosinyi pat chii och kong nyino po moning’ino oo mendoo kichemotyenyi kilokwu pati mbaya nyoo oyoran moning’inii ombowolo kony kwulee nyo kenyar monuny’onii mendo ghaa tapiyenichii nyoman keng kwulee nyini kenyar monuny’onii. wetaa yoroy amboo aghisheut cho pichiyech. nyo mendo kakwula pich tapiya. makwula nye pichao lo ghaa tapiyan nink. karam tapiyan nino. Kwulo chii otop nyini pichiy. ghaa atop nyini ghaa. metiny’onyinye konyur ny’o pororis. metiny’onyinye konyur ny’o pich cho lee <hesitation> rikatna wasasinekuu. toponenyi le tyombo wuw. nyo karam pat ketiny’eti konyut. karam ketiny konyut nyo pichiy nyoman. ombo wolo tomo konyut nyee. maminyee woni toptogn pich ombo ny’onyinetenyi. Kiptopyo pich ombo konyut choo ghaach. Konyutonu ghaa mominye wolo ghipinyi. mominye chi nyo ng’orokinyi konyutonu ghaa. ngorokinyi keshulatenenyi ng’o pich. ny’orokinyi pat lukunanyi ayipu kwulee. sosinyi pich. awoo ketepenyi lo. mominye manaa supoteno ny’al cho lota choni. topeno pat chi ny. o tapiyeniku chini pichiyec. Ghaa tapyanu le chupuyan nyoman. topo lo ng’aa. endechi ambowolo yaranin ambo kumnee chopo kainanyi. yaranin ambo werinu nanyii. yaranin ombo ng’o. ilinye owo. itopo lo ny’aa tokesuwim lo mitenyi nyo pichiy. ata. suwinunyi ombo otaptany’u nyini po chik. Rumu ko otopto ongut. pakureni otopto. Metin nyekelo owo. toponenyi lo tekosuwaa lo oo kumbe nyut top nyo karam. Ata ombo topogh nyo karam. nyaril nyona kwulee. Yee noo. Ketopyeno pat nyo otoptonyo nyoni chomoi tororot. Mumekonye chi ny’ala tororot. Saanginemukunyisuu otop nyo pichiyech. mokechamanyinye tororot. moketyamunyinye tororot lo otopu lee nyinyan. karam ando kighaa irekibishananyi. Topenyi tupiya nyo pichiy. mendo tapya nyo nyo karam nyo lentai. rupye nyo ghaa. ata. mominye ighata nyo ko kei. momimyei kigh nyo keyigh kapsa. Nyo otop nyo pichy. kenyini. kimburoi cho otop. nyo karam. te nyotuno ny’al to pichiyech ombo ngwinyinetenyi. Tapyenicho kumburoi cho kitopo chi. mengutonyi chi lo kotupo lo nee oo. ghaach. ghaach tapyonichoni. nyemani ombowolo mengitonyinye asiyech lo kitopo lonee kumnee. Kitopo ng’ony’isho suro lo. kitopo. kitopo lo. endo otop suro ko. ata. chomeninyi pat chi atokochemenyi chemeninyi ng’alachi. Mendo chomenyi sichui nee. chomeninyi otop nyini karam. pita otop nyo karam. mechinyinye chii. chinyi onyot. nyoo topyoo ng’o otop nyini pichiy nyini chomey tororot. Ambowolo ng’unitenyi lendechi ghaach pich otoptino lokur ooo koto keyighei pichete lokurr. ataa ataa chi nyo yiyei chi pichi lusimu kemi nyo otop. kemi nyo otop nyini pichiy. pichiy jyini chomoi tororot otoponi chomei tororot ko nyini ghipinyi mpaka woni le yum kuu tororot. Nya chomo chi otoptonini pichiy. tochomisho ny. aleku. veloi ny. aleku yum kuu tororot ko. Pich. yee nyo nomi nyo otoptany’wa aton. kirilye yipo nyo kogh. topyo nyo pichiy moaka suu. pa tororot pat kumut akwane nyom karam. Nyo yee otopini karam. ny’ai cho pichiyech choni pohoni cho kiyoroy. Nyo sawasawa ombo otop nyini pichiy. Nyo tororot nyo nyut ny’alechi ong’it. mominye chi anga. nyo nyi nyo ngutonyi otoptang’u woni kitoptoy. Mendo lasma yee nyete le atop lo nywunoy kunetinyi. kila kitu. kikusuyoninyi ombo ngwinyinetenyi. Topeni nyi nyo kurom tokurelo tororot. itopo ngo otopini pichiy. kusoyonin nyo karam. kululinyi tororot. nywinyinetenyi menyutunenyinye. nywinyi tororot nyi. Nyo mchino ketopyo nyo karam. Tokurelu tororot. telulyeno. peruro. isiyono nyo kuram. nyo mominye ng’ala cho koromoch tyaa. nyinte nyo yigheni ng’aleku kukoromochitu. ata tapiya nyo ghaa. ghaachitu ng’ala. to topyo tapya nyo pichiy pichiyitu ny’ala. nyo yee karam tapyanino pichiy. Pichiy tapya nyo pichiy. nyino kiny’orokyini. ghaa tapyonu ie chafu nyoman. nyo karam tapya nyo karam nyoman. ombowolo yee no. nywnyinetenyi mpaka pat teki mi pat nyo ng’alee cha pichiyech. nyo kopusto ny’alechini kipo kony pichiyech oo. kokinyerisho tole nyoni ko. kokinyerisho tole nyoni nyomun ombowolo kweli. muchino pat kutunyetin. itiny konyut nyoman ilulokei. nye yee nyarlei chi. pororiskoku. kului pat monuny pichani tini mi pupotnechi nyo pororis. mominye otop anya nyo tiliyei atoni. anda kosoyonisheno. topyo nyo karam ilulkei ombo konyot nyo pichiy. ooh nyo soro tororot mominyo ny’alee cho ghaach mmmh.